بصراحة التمثيل احلى بكثيغ انو تكون مولف خاصة انو التمثيل بزمنا يعني لوا مكانتو ولوا صيتو واطيق تعمل اعلانات عن طريقو واصيغ مشهور على مستوى عالم مو بس مجرد دولة او محافظة او مكان معين فالتمثيل يوصل بصورة احسن للجمهور.